<noise> ong enimoro honna yaki ong hihau, roki nohumo roronguhnong, hiya uwakori ya oruhewungkong. Oru aii nee tu'ki kukongung, ong hiyako oruhewungkong, hoko yaki onohupi' oruhewungkong mohkoruguhu tumuhe. Tiwongori <noise> nohungong nee aii yaki roki ogi nu'konoki, ongyoro nekong amatu <hesitation> onyori nekong misi nu'kongori hoko <noise> aii nohungung, nii aii ongi uringi tokunoi aii enimoro tokunoi sirewung. Impa roki monorummo nohurungkong poih ong aii ongi tuitukui nee hekoki aii tu'ki ya tomu'kung. Ho roki ongyori hiya monorungkong, hiya kori monorungkong rorongumo roronguhnong. Nii aii ongi nui u'kisa nawa'ngori hiru ngorikite murong, mungo yaki nii aii ong paramo tii nohno ong paramo mononnong manni ong taraipara ong ya koto moo munnu nohing. Ongyaki onunno ngong barata nowori mite musimmangi nakuki, impa hanghang turumetimo tinohno ong rungi ngoworomotuku monopitong naukoyu ong tuu minnawah. Impah nii hokumoromo nokoh hokumorong kuino, <noise> impa tii nangkoroku aii tii romokite monoro nohron akai ongkoh paramo manni honna. Tinohno tokuko noi monomong roki tii tiru meng hoko hiya tiworiko mononnong hoko paramo yaki. Mononno aii ehkong no'rong ong aii yewoning tupiyihe metikong, tikite ningii nohungnong kai tiko yewoning tupitihe, hiya honna. Impah roki oiyori tuu pehkita yaki, tikite ongi nohrong, ong kai hiya uwako, ong hiya wokite hung? Tiki ono ono hupitimo ningii nohungnong ong ya hiya rungi honna onohuingite oingi tuu pehpehkita aaringung. Tikite <noise> nohungnong akai tiko ong hiya uwa onononohro owo. Tikite ehkong tubitikong, aii kanukanupitong, kanukanupitiku romone kanukanuyeupito ehkong tu'nupitikong, tiko ngoni tii ong upangung, naihengung ukowahkaro, eneke ho ngonikong kaka mungo tupitong ukowahkaro. Ehkong kanukanupito yaki, tiki tui manni toku rii'koromo hokoto tuu onohro roki tiki tuitukong. Ho kai paramo tiworiko, yaki ehkong tu'nupitikong tupitikong, tupito tu aii tu'nupitiku ehkng na'na'hoingite ehkong, ho yaki hiya no'heupitimo konnopiton, kiuhmo kopimmo rono tuhrupitimo konnopitimo rono, ho yaki tuhrupitimo nutikongko, manni ong naiheko toku tungoromo tukong, aii ongi riku kohso tohku. Aii ningii yaki tohungu ongi kohso ong tungoromo tukong, tikite aii tupito nohupiton tiko ong uwa ngoyeupitihe roki sihupiton. Sihupito koto mito uringi mi'norupitiku, uringite uhuro tokisarong, tokisaro ukowareino hapatoro aii parukaro hapi'ku uhuro, tikite aii uhuro tewaro aii uhuro ukowaro naharong akai ong kai hiyaki tokunoi. Tikite parukarong, parukaku ho riku si' mitoro no'ra koh piku ru'karong. Nii ko yaki tinohno ong hiya tiworiko roronguhnong riku noi mononnong, ong yaki paramo honna'mong. Toku noru noi monoh owo hukarong nong, aii roki tiru honno ko ngong tata musimangi miton honnah torumetimo tikoko pehkupitong, poti ongori rungi pokong poti. Ong rungi onohro hoyori tuu tingiko tuu pehkita moikuiko kuningi tuhah, impa aarinnong, impa yaki tii tuu tongtong noromotuku. Impah roki tikiko toiworomo tukonoki no'ra mii' kahno tii timorukori tungoronoko tikiko. Tii manare tikiko hokutah, impa tikoko pehkupitong yaki.